Karazana satroka misy maromaro karazany: misy kasikety, <hesitation> satroka ba rehefa tao andro maf- mangasiaka de manatao satroka ba ka raha ohatra ndraika misy olona miteraka de magnatao satroka ba am'le andesina mifana, de satroka belaraviny atao amin'ny andro le lohataona mafana be regny satroka <hesitation> satroka lamba igny tsy mifidy fa zay fotoana agnaovanao anazy de mety aby si zaigny anaovanao azy.